Ali asaba dighi yaa di ratolghan enir, ra sighe saba tolom irugbe i pepho na makpolo ghianbo edik eenir a saba ku kato lon so that arukpe ipepho eebal bina kpologhian ashi esi awey odi bin ko nahamon edughu bin idopho kelomni pu ukpe na bile asighe ukpe because eloman oyepho iloman kuna otolom sapa ku na abile asighe akpologhian ka mooi edugh de ka pu. Asapa adini yaar aniheni okpe di ku ologhotu enon edi a saba pho radi ghe hen naghi owura mooh ku saba no pam naka brare moor agey esiher ku nara lonna naka puri a sama a dini year d okpe de ka ku otu rotomni. Mooh roboraani sigba gba rotolomni, nabele Ologh loor asapu pho na ra bura bo na aburaam agiira wor pho ana edugh ken ni na abile ni agbula saba pho ku asaba pho anegheni adigh ni iyaar di akpe ni otol ghen ologhioh torobo ahmem asaba anighe ni mol ologhiotu because iideghi asaba pho ebugh ni